Ntoko ñuꞌu ente ví di ñꞌñ límú ntute vií di ñiꞌi límu ō éá ne diñuñundi ñuññꞌdnd ñuñúkunuaꞌan limú chínga koꞌoo kādi kādií viin te ndudi ñu ñú ne kuído kuídodvō séa ne ntudi ñuñú ne kaꞌiu utánto dokoo a kunu taꞌan limú kunu taꞌan limu chí ngakuii júgu limu kóꞌoyo ñꞌndi ñuñú.